هفضل أسلوب حياة هادي جدا يعني بحب إن أنا أقوم من الصبح أعدل سريري وأفتح الشباك وأعملي كوباية شاي بالنعناع وأقف في البلكونة شوية أشم هوا وبعد كده أدخل امدد شوية على السرير أو على كرسي وأقعد أقرأ في كتاب أنا بحبه مثلا وبقرأه طول الأسبوع وبعد كده بالليل أنزل أقابل صحابي ونتكلم ونفضفض شوية سوا.